نختار نضيع مفاتحي علخاطر تيليفون ولا حاجة ياسر مهمة متاع في كل يوم تيلفون تنجم تكلم بيه العباد تنجم توصل لمعلومة تنجم تخلص الحاجات تنجم تبع المابس بش تمشي لبلاصة دونك حاجة مهمة ياسر و تنجم تكلم شكون يطلعلك مفتاح جديد معناها مش مشكلة كبيرة